Ndikkinami mi laari fim woonde dow mi janga deftere ngam to adon laara fim do alaran bana zahiran on ndaadum dum don fe'a haa yeeso ma, Amma jangirde bo kanjum woodi bone masin seito ajangi bako afaama ko fe'ata nden to ajangi anuman on e hoore ma nda ko fe'e amma to adon laaroto be hollete nda ko fe'ata.